Magnany fihetsepo toa gn'olombelogno koa gne biby, hita taratry izany raha ohatry ka oe tiagnao igny biby igny, da magnaraky agnao signitry izy izay tagny ombagnao misy raha mahazo agnao da malahelo izy, raha falifaly agnao da falifaly koa izy, ndreo io amboa io da hitagnao mahita anao izy ka falifaly da mipelipelika aby iny rambogny igny, da raha ohatry ka hoe misy zao ohatra hoe <hesitation> maty e tompogn'igny raika igny, tompon'igny biby igny da sy miala eo izy, da mitagny efa hitako taratry tamignah izany, nisy <hesitation> tamignay tao maty <hesitation> nisy olo maty tamignay tagny, da sy miala teo izy madra-pa lasan'igny a razan'igny hita izy.